Mbae ikiague yaeki vaera oyeporu jokua aspiradora jei supeva, erei kua oyeporu vaera jaeko omboivituesa jokua japipe rupi jaema jokua rupi jokua omboivituva omuata ikoti jaema jukurai oitio opaete mbae ikiava reta jare ikavimbaeva reta